أخيب وظيفة نچم نكون فيها هي وظيفة الطبيب، ما نچمش نكون طبيب تحت أي ظرف علاش على خاطر آآ نخاف من الأبارى ونخاف من الزريرق ونخاف من توسكى دوا ما نحبش الشريحة الدوا منحبهاش ما نحب حتى شي متعلق بمهنة الطب قريب أو بعيد حتى كل ما نمرض منحبش نمشي للطبيب.